Amun di rumah <hesitation> be- beserudung tarus tu tekuhup rasanya kada mungkin jua kaitu, jadi amun di rumah tu ya kaya besampo biasa ja seminggu tiga kali habis tu ka salon- salon jua amun handak betatak rambut, handak kaya meumpati artis- artis jua lah handak bekudak yang baik jua dilihat laki gin baik jua di rumah biasanya besampo tu ya kaya biasa ja sampo yang biasa habis tu be kondisioner jua amun besurui ni surui tu ulun paling anu jua lah selektif memilih paling baik istilahnya kada- kada handak yang sampai <hesitation> besurui nih sakit banar sekalinya kada handak jua kayatu, jadi ulun biasanya nukar surui yang baguslah sudah merek nya ya merek wetbrash lah ibaratnya, habis tu amun sampo tu gin kada pang jua yang kaya biasa banar, amun handak rambut tu bagus tu yang telarang jua lah ibaratnya samponya, kondisioner jua telarang, habis tu kaya <hesitation> me- menjaga rambut ni biar bagus tu <hesitation> be- bekerimbat lah istilahnya bekerimbat kaya di salon mun di rumah tu tengalih pang karna bisi anak jua lo, kada kawa ditinggal- tinggal namanya bekerimbat ni lawas lawan harus <hesitation> ini jua tenang kada kawa yang gradak- gruduk handak- handak lakas- lakas hancap- hancap tu kada kawa. Jadi lebih sering di salon pang kalo urusan rambut <hesitation> kaya sisir rambut tu baik nya tu dari bawah dari ujung rambut dulu hanyar keatas sampai ke akar rambut itu aja.